Albikan al ana bagdar bamsh leyya fil yom alwahit budalbikan yani, kan kef kula kan baʼad kef kulalbikan albamshi le da ma bifut kilomitir wahit, kilomitir wahit da kan masheta da aktar minna keda kan masheta da sahi kan asar galbi sawweta kula kan fatal kilomitir al wahid da fala budda min.